Gne karazane e sakafo miloko orange orange io zao, da magnasara gne fahitana, magnano akone karaoty zao, da gne paza, gne voasary, da magnasara gne, fak- fahitagne maso.